إذا رجعت خمسين عامًا إلى الوراء، أول شي أعمله هو استكشاف الحياة في تلك الفترة والتعرف على الناس والأحداث المهمة. أحاول أستفيد من معرفتي بالأحداث المستقبلية بطريقة إيجابية، مثل تقديم نصائح لتحسين التكنولوجيا أو تشجيع مبادرات اجتماعية تعزز السلام والتفاهم. أشارك في ثقافة تلك الحقبة وأستمتع بالموسيقى والموضة القديمة، وأحرص على تعلم الدروس من الماضي التي قد تساعد في تحسين المستقبل عندما أعود إلى زمننا الحالي.